Zaho aloha, laha amiko manokana satsia hafa avao moa raha voajanahary. Sira an-dranomasy fresque fampiasanay, ataontsika hoe miketriky fia mamiteraky zahay, atao be roniny igny de asia tamatesa am'tongolo, igny mampatsiro azy na de tsisy saosy soja aza, fa amin'izao moa zany saosy soja tiky, presque ampiasà am'paty de io zany raha hoe produit vita <hesitation> baka ivelany igny de lasa mampaharary fa laha amiko aloha aleoko mampiasa raha voajanahary matériel avao.